Jé ká laíg do taig chái muo shoi náh shaí náh óh éh escuela já ngo óh éh pe muo tsá lain já lei shoí roi náh já léi tsá lain escuela jóh jain, jain tá fuo tsá jo, ján gi tá fuo tsá úh yía aig buo chá úh yía zái ain gi ta fuo maraí bé jaín zái tsá ni-ni máh shiu tó tá fuo ká tá íh fu noh jóh muo nih ngo wi ni cuáin jóh gá tein joh joh muo chá joh já jaum muo tsi ain óh ga tein li bá ni gá laig góh joh, joh-joh ku aig óh lá bá ih fu loh. Jóh ih shoi íh ni jei tsi óh bá la noh laig ká laig báh tein shoi áh chíu áh zá zain zá muh, zá já lá éh gi bá mú tá fuo bá éh laig zái joh fu cháa cha fuó tiempo. La eig áh ni ta ñih tsáh kieg óh éh záh óh éh cáu záh óh éh zhía láh ni sein tsá la jeih lá no ni-ni báh na-na ñi tsá shía la sein ñi tsá uh cúain tsá jóh joh ni zá zain íh ni záh mu íh ni záh áh ni tein joh muo tsá lain escuela ja´lei shoí já leih shoi tsá ñiu tsá mú óh jo eig jó cuoí shiu jóh tsá tai escuela shoi tsá mú jo la oh gi shoi tsá ñiu jóh chá lain zái joh tein jóh có shiu chá shiu múh ca nai chá shiu taij ein tsá áh-há pai páh nain. Pá nain ñi joh chá nain ñi cháh joh pá taig, pá taig jó paig óh cha jain áh taij óh joh aig áh joh có shoi tsá ñiu joh jai mu ca naig jái áh joh chá kóh íh shoí zein la jéi cá laig doh jo la no ná jo éh áh la joh ñi ti cha gi bá taí escuela tsi tiempo la jeí jaí mú cá naí có aig taij có. Aíg áh joh záh jaín áh jo có shiu shoi escuela jóh gi éh laig te muo zaih jo tein shiu jo éh chiu zain jó éh chiu mún jó éh chiu ji ko tsi óh éh záh tá ñi tsá cha fuo tiempo la jeíg ti ñi tsá jo éh cau záh jo éh tá ñi lai tsá kieg jo li có la tsá ngui muo tsá íh laum muo ih ni óh shiu cau áh ni tsá guin zain shiu tsá joh záh gi shiu zain tsá zá gui shiu mú tsáh main mún joh zá la jeí lo óho-lo óho ain mu ni jain tsá óho úh chiu tsá loh jai óh ni zá áh zaí canaria. Canaria ain joh náh zein jain laig, laig ja la zein fu loh joh ló ih fu chi toi tsá jain áh fu goh náh joh íh fu chi jain joh-joh naum joh íh tsá íh ni gá la zein toi muo muoh lá bá chái la ba to lo-lo joh ni uh chiu áh jo nain main la chiu main naih lai ré looh óho. Nain jóh áh joh éh shiu tsá lá tsá ñiu lá tsa múh éh áh lóh joh li shia tai tá shiu co taum zá muo lá joh ni oh no zá zapato joh múh ain múm muh jain tsá áh mun tá ku tó nih jo-jo áh mun áh ñih shiu oh la noh ni zá la jé noh zá já aig muo áh jain mún múh do jóh nain zá maig zapato maig cha tsá ñiu tsá muh nih loig lá muh nain zá la noh joh-joh zá gi la bá áh záh lá jeíh óh shia cha fuo laíg ká laí fu tsá chá fuo ká tiempo la jeí la noh ná ni loi éh zein tsá joh ain la ni zá shia cha lain shiu tsá muoh shiu tsá to na shiu tsá cá ái la joh la co nei tsá cha nei tsá ih fu lá bá óh éh cau zá óh éh tó zá oh éh nah tzá lá no gi la bá naih noh shiu tsáh shía fu li ngi gi shiu tsá záh gi tó máh tsáh joh gi bá zain shiú tsá joh ain óh tsá ain. Ain ñiu chá tsáh bá ñiu chá tsá nain teig gi shiu nain ngi gi bain noh cau jo-jo lá jóh laíh cá laig lí cóh shiu shoi já láh éh áh la joh muo tsá lain escuela joh cha shiu múh cá nai kóh shiu muh ca nái taig cha jain taig ain tsá sai có maih áh-áh páh naí páh oh main naí pah nai do oh pai jó tsá jain cuí áh taig do chá joh. Áh jo tsá jo shiu chái tein ngi shía la tsá jain taig chá shía láh áh cuain taig do ni buoh áh paih do yíah jóh íh shoi tsá ñiu jo-jo óh ká tiempo la jei joh gi íh saig muo maih cáh tsáh lá saigg muo maih áh shía maig chá tsáh zein úh jain áh shía maig chá tsá zein úh tóh áh shía main cha tsá sein nóo áh shía main chá tsáh sein úh yíah áh shía main chá tsá sein íh caum tsá sein úh muo joh gi áh shía main cháh joh ngo oh ná la cain fu cáh chía maig main shíah main shía fá la cú lau li jain fu shia gi góh chiun toi tsá ku máh toi tsá jo-jo chá sein li baíh gía joh-joh bá ih sein chá pe íh saig muo maig cha tsáh jóh la noh áh ni záh jau ñi ni fá la tsá muh la tsá ñiu ni fá jau ñih joh áh ni-ni úh oig tsá yaí áh ni shíah ngi tsá bain shia ngi tsá nain éh muo tsái chá taig escuela fu cha muo oh escuela chá ta muo tsa ti ta ñi.